مزايا الشهره ان انت بتاخد حاجات كتير بسهوله جدا، مصالحك بتخلص بسهوله لما الناس بتعرفك، وبتاخد امتيازات سواء في خصومات او في عروض او في هدايا او الكلام دا، عيوبها طبعا ان انت بتبقي ماده خام للسخريه، وماده خام الناس بتكتسب فيها احقيه ان هي تقول رأيها فيك وبتنتقدك وانت متقدرش تتكلم لأن انت عارف ان انت شخص مشهور واي رد فعل هيبقي محسوب عليك.